Binata ma rewo di oi, sakontu ma uta, kalo utara pasti de kawan. Sakontumu uta de, ica kati, kati rewo di oi siare, de sia de maloa ndende simini, lebi ndende simi sia uta pahupra dingahi, ndende dim simi di oi re palam aopa, wati loana di oi ma dei siare, tiloam oi ma dei poda, tiloan. Paling hape dua mete rau wao sia, samete lah, pala rewo di oi siani, rewo di oi narewo di ma mango. Dua mbuaku duniana siare, dua mbuaku hidina. Pala na loa dipehe kai rewo di oi karna na loa ndende di oi sia. Uta, <hesitation> deh simbure segala macan walopun edere karna uta rau, pala laina uta siaka. Simbure ana kati si, derewo di oi tiloana rewo didana siade, ti loana rewo di mamango siare, rewo di oi siare, ngena kaina nae ndadi kaena sia, anure katire. Linta, linta wara linta rau ma rewo di oi, linta na pandako si linta karena cau pa'a noco ra'a dou si bona kaina, de nami ntoina, cinae <hesitation> liwa dekamu ndeu di nangakan, na pandako ku ba linta waura, sia de pasti si laona di oi de, au walip oi ma sampuni. Linta ka na mori di oi masampusi, na naha sampu oi naha wara linta de, na naha raso oina na naha kura linta. Nah, linta re rewo di oi dimpandako re dou, mandeu si di oi nanga sampude, au pas tiwara lintare tio lalo disarumbu mu, tiba tiba kadi, tiba tiba hanunde, wara sia dohore wunga noco taho na ra'a re, linta. Nah wara rauku udi, udi nga rewo di oini <hesitation> oi sori biasa kaina siare, oi sori oi nanga, kalo oima nae re wa- wara palakan udi ma nae podaku ede. <hesitation> kalo ma udi standara ma ti ipi nae, ti ipi toi re, biasa kai ede sori ede nanga. Na siade na hanuni udire na ngaha janga, panga janga dou dikengge nangare, kompe dou ma nge'e dikompe nangare na panga ba sia jangare, udire. Edeku <hesitation> kalo udi sa, binata ma rewo di oi ncau reni, mboto ra pala ede ma paling hanuni, mawara sabade karena ede raeda sa nai nai. Udi, linta, kati, deh simbu ro au, ando badeni. Sawa wara rau kadang eda sawa di oi rau ni, ando wara sawa oi re, pala wati ipi mboto sawa di oi, wati mboto di edasi, paling sekali kali pa. Laboo, lindu loa termasuk ka <hesitation> rewo di oi ni karena wono ka oi waura, sebenar pala oi ma waura kana weki si, pala loa dipehe kai wali oi siani alumu ngge'ep wara oi waura kabuneku, deh pala kalo loa hanu ka nicae lindu sura lembo ademu, nia kae kupa kamoda kani rima raumu, de kecu siaka ausiakecu anu rau, kecu siaka lembo adem, nenti kai rimamu dua bae ti waum, tamba ede dua bae wali nenti kae upa mboa lalo tiwaum. Lindu ni lindu ede siare, mbotoe mboto ma mori di oini, simbu <hesitation> wara ao wali <hesitation> pokoknya mboto bonto sia rewo di oina.